Mh! sarotsy gny hoa- gny mavandy fa zaho tsy niaigna tamin'ny antiquite, tsy mahay karazagny dinôzôro, dinôzôro haiko lahy regny amin'ny tele regny avao.